Dhadon Peruan tun, dhado dikkeyyo hamtua. Ishin wor kun wor dikkeyyo hama, wor kummo hamawor kun mayenan wor kun won lilla inama ishian umoja wollira kabu, wol fedaa. Amminen wor kunnen mayenan wor kun won lilla inama ishian wot jiru amminen lilla wol kabete huji midafetaa. huji ak orru orrennoa, horri horrenoafa. amminen wor kunnen dib ede dini ishian dini kristoati. mavazi ishianen, mavazi < hesitation. mayeden wonnia kabdi ishin, mavazi woyya chacharekonen hinkayeti. woyya naf inama finikit ak <hesitation> buibuiafa, kamisfa hinneketuu.